عابي البراد بالماء ركبوه على الجاز هو هكا دوبلاش يغلي صب عليه مغيرفتين حشيشتين وعريفات نعناع اغسلها وارميهم وغطيه واطفيه على الجاز ومن بعد كانك تحب تزيد السكر زيت ما بدون سكر مش لازم تزيد.